Gani babé cosaan wan nak ékaan mé; sén nuŋayo béŋa bu gakulu gulé; éganil mukanineey mara ajoolee, gamirénil waaf bu gajoom imbi gupupuur gujoow ésuk écé ya kant yoliil gumi bu gawaar mé gurooŋ bo sén wan guwaar mé gukaan sin wan guwarénut mé gukaan imbi gulako lako sin aan ha numiré anafaan nami aan hahu umé buganol gukuluwo kulu do cosaan; cosan gujéék go gagé gaan nak ékaan mé aan.